أنا كنت بتمنى لو كان عندي مهارة في التعامل مع الارقام الرياضيات عندي مهارة وايد عالية ، كنت بتمنى إن يكون عندي هادي المهارة التعامل مع الارقام و الرياضيات والتحليل المالي وأي شي له علاقة بالارقام ، وأي شي له علاقة ب الفضاء والفلك أنا بحب هادي الامور وبحب هادي العلوم ف كنت بتمنى لو عندي مهارة بهادي العلوم.